Rô fitaovana eletronika àby zen̈y karà ôhatra <hesitation> masiny fanasana kapila, masiny fanasàna lamba, asipiratera, rô koa ôridinatera àby ren̈y <hesitation> rô fitaovan̈a fampiasa ndrô bôka lôpitaly an̈y masiny fananaovana raha àby ren̈y zen̈y.